Jadi kalu carita soal brapa jam katong pung waktu tidor, tiap malam. Jujur sa beta nih seng tau mo hitung akang bagimana lai, karna katong pung jam tidor nih akang seng ada seng tantu akang seng tantu. Apalagi katong pung pekerjaan ini kadang sumalam jua katong masi kalelerang dijalang-jalang bukang pigi par sanang-sanang tapi par pekerjaan. Apalagi kalu beso ada mo kegiatan basar ini malam dapa katong ada dudu persiapan sampe mata mata su kacil. Sampe rambu rambu su tarangka. Kong itu mo hitong katong pung jam tidor lai, orang su tidor su asmpe di nene anto sana katong ada masi tinggal baku ator deng acara-acara yang mo jadi beso. Apalagi kalu. Katong pung ana kacil ka ana bayi ka itu seng lai seng bisa hitong kata tidor barapa jam satu malam tuh. Biar kata tidor tempo lai tenga malam ana pung suara manangis takajo balompa dari tampa tidor. Salak lai su pigi biking susu lah, ganti ana pung popok lah apalagi kalu dia su kincing tampa selesai. Itu seng tidor sampe pagi hari dapa tuh. Apalagi kalu ana yang masi bayi yang dua jam sakali musti kasi susu, itu seng tau mo hitung jam tidor deng bagimana lai. Nah sakarang nih katong pung pekerjaan nih musti pi urus orang banya deng segala permasalahan yang terjadi. Kalu bagitu su tar inga waktu lai kata ini pagi ka, ini siang ka, ini malam ka, amper siang ka, mati glap ka, tetap musti siaga. Musti laksanakan pekerjaan, lah itu kong mo tidor, bisa-bisa ada bajalang tiba-tiba tutup mata. Jadi kalu mo hitung tidor satu malam barapa jam seng tau lai mo hitung akang bagimana lai, bisa tidor sa su sukur paleng banya. Tapi memang paling bagus kalu menurut dokter tuh katong tidor tuh memang musti lapan jam satu malam. Tapi biasa dua jam sa itu su paleng banya, ampa jam tuh su paleng bagus suda tuh, lapan jam tuh maka pekerjaan terbengkalai samua. Jadi itu suda katong pung jam tidor nih memang paling bagus tuh lapan jam tapi kenyataan nih memang seng bis karna pekerjaan, karna ruma tangga deng ana kacil, deng ana bayi jadi katong iko saja yang penting bisa tidor bangung katong bisa karja lai deng bae-bae, lalu pekerjaan tuh akang jua selesai deng bae-bae lai.